Ho'nré kavandó'o <hesitation> arroz kavandó chin dihí, uj <hesitation> chinaná chinakí, <hesitation> xí ho'nré kuxhíi, arroz kuxhíi <hesitation> arroz kué'e te kuandó xhini xhinana te ho'nréa <hesitation> uxhi kuchí a todakendó xhinana chí nani nakendó <hesitation> ajó nrí <hesitation> inaki yanekujaké <hesitation> arroz kuxhíi té <hesitation> vandó <hesitation> aroz nidikuitikó te kondó nakennró <hesitation> canela te dakitinro ne dachová xhité kandó xhi té kavadó kandiotió té dakendó chí no- no- no kandio chón te <hesitation> kendó iin iin puño arroz té <hesitation> ióme xini'ikanrío kuño chón te'á dokakandó xhii.